Iyo ye, <noise> ta ye chitií lo ndava á te lo yekuāā á lo keei lo yeei, lo nduku nkai ye lo kaai naá, na nka kuu ta ye chuun á xi lo nuxe lo yekuāā á, keei tajna'ai ye lo kaai naá, livi <hesitation> teku nkaso na-na le na kuu na te livi <hesitation> na kajaso kuedado te jooi yekuāā naá na jini nkai ye jnɨñɨ, xi wa lo wa'a nka kujnuni nuui naá, te jooi yekuāā naá yeei tajna'ai ye jnɨñɨ lo yee nkai naá na ku ja'aso lujua kuu lava wa iyo ka nka ta ye chitií lo lujua kee yekuāā naá lo <hesitation> tajna'ai ye lo ye chiti lava ka lo kaai naá.